Gn fanaova asa soa moa laha a Madagasikara eto da tsy da maro loatsy. <noise> Gny fikambagna gny tena mpanao azy io; da mandeha reo <noise> am fikambagna Mpitsabo olo tsy mandray vola; da tonga ao ireo da manome gny fanafody, manome gny vola ho ampiasanio fikambana raiky io.